hang ata paling ngoeng daku gah danong du koe ata paling ngoeng daku nuru ela pengaru nuru ela hitu eme nggo campur agu saung ndaeng enak keta i apalagi eme nggo'o campur agu nggurus lite sot poli ulek one cobe. Nah, tu- du tu'a ho'o kaku gah cait anak kos hang palinng mahal menurut daku gah ayam goreng du tu'a ho gaku gah hang ata paling mese'n keta harga'n menurut daku gah manuk cero pengaru anak kos pe, cait kiriman lata tu'a one mai nggitu nggitu kat pas kat kudu hang agu mose ngger olo'n one beo data ho'o. Du danong ami gah hang nuru ela kaut hitu pun pas duku acara acara sot mese one beo. Biasa'n danong acara acara de tu'a golo sio hitu po hang nuru ela, eme ho'o gah leng keta nai koe rasa hang nuru ela pengaru toe manga seng gah, pengaru kiriman one mai ata tu'a kole ga yo pas pas kali's.